Jar Chilean kunnen majabo rigati, midani, sima, yellowmice, darganya, jar kun amminen midan maragea, midan shushuati, midan shorpojoati, midan kunnen midan shabalakeati didimtua kunnen hniyaati. Viazi tamua, mayungua, workia, tambia sagale ishin dibin ishin nyaatinen tunnen sagale aki, woniati maeden, sagale akii chaia kana, chaia, kahawwa, strungia, won tan dudu hinyaati.